نبغي نتحكم في النار خير, بارسكو هيدو ناتور انا نبغيها, ليليمون تاعي هو النار ماشي الم, دونك جو بريفار نتحكم في النار خير